Uunene ngaye ondi hole esiku, omilongo mbali naga tanon gadecemba, momilongo mbali naga tano gadecemba ohamu ohamu kala muna evalo lyomukulili, mo mevalo lyomukulili ondili hole shaashi, uunene ohatu li, ohatu li dhanene kowambo, megumbo letu kowambo, ondili hole shaashi, aanegumbo yaandjeti ayeshe mba yeli muutshimba oha yeya kegumbo twee tunyanyukilwe pamwe, po ne sho aanegumbo ta yeya ngaanga, oha yeya ne yalanda iinima ya landela nande okuli aanegumbo mba haakala megumbo iizalomwa yokuha kongeleka, omizalomwa adhishe okuza iikutu, neengaku, yo taalandele itshewe aantu yopuutshinda, sho ne esiku lya thiki, mwene gwegumbo ohati ne nande okuli natu dhipagelwe otshikombo, nenge ongombe opo ngaa tu nyanyukilwe pamwe naatshinda yetu, ngeenge ne opwa dhipagwa ongombe, yamwe ohaya hi ne kongeleka, yo aanegumbo yamwe otaa kalapo taya kwathelathana megumbo, se tatu shiya ngaa naatshinda ayeshe yeye megumbo twee tu nyanyukilwe pamwe Se tatu, tu nyanyukilwe ngaa pamwe atushe megumbo letu, ondi hole ne okuha kongeleka, nge ndazi kongeleka ohatu ya ngaa tuukilila kegumbo shaashi okulya nokunwa oko tatu kwaadha, ngeenge otweya megumbo se otatu tameke okunyanyukilwa pamwe, ohatu ohatu adha nale mba ya kalamegumbo ya longekidha nale iinima ayishe ya- ya- ya pwa, yo noku <noise> ohatu adha nale iinima ayishe megumbo yapwa nale yeyi longekidha yili nale pomashala, yo oyamana nale oku teleka niikunwa opo nale yili, ohatu thikile ne tatu pewa, tatu mwene gwegumbo tetu tulileko egalikano, se aanyasha tati imbi ngaa omahimbilo gaanyasha lela, tatu apndula, tatu nyanyukilwa lela evalo lomukulili, ngeenge ne twamana oku galikana nokwiimba, yo mba yakala taya teleke noku longekidha iinima ayishe megumbo otaya tameke oku tu hukulila ne iikulya keshe gumwe toli ngaa shi waala Ngeenge otwa mana oku, ngeenge otwa mana oku- oku- okulya, keshe gumwe ohohi ngaa ne keefende dhohe muka to zimo ngaa megumbo itshewe muka muka dhane itshewe esiku <laughs> levalo lomukulili itshewe pamwe pwiili.